Esyangoko ingyengaligha indi eghe sikakanganaya eryanza nasyu ngabandu kundibwa engokolhome yikabya yikahika ahali eributhi, eributhi rikabundama. Neryu rikala rikarikalha naryu ngalengekanaya indi rikalhangira <hesitation> engokolhome yobulhumi ngoku yamasa ahariri neryu rikabundama. Nengokolhome nayu yamabya iyikanza eributhi yikatha tsuka erirondya kandu ngakakusa iyakadolhadolha iyonemubirikirira iyinemubirikirira eributhi neryu eributhi rikarikasa naryu iryayibonderya irya neryu rikayibonderaya kundi ryamabirihika ahali engokolhome. Nesyangoko nasyu kusiri sitya.